o yi minian a o se'e dia sɛnu concuru um ho do nɛ ba nucoza wian panna yɛ dɛ wa'aho a ho wese matete ho do ho do a wabe afrikɛnan dirobe wabe farafinna dirobe de'o suwabɛ hua a o wa'aho wese bewobe nɛ tawɛ a o'o ciza hore-wo suwi sio-wo de o ce de ce'u bua a o wa'amu wese o ma ce mu prix